<audio distortion> -na gny tagna amy fomba tsotsotra, mazava soa zany, da mila mampiasa rano madio aloha. Alàna amy kopy ohatsy, de tondrahy gny tagnanao na amy pompy, de maka savony anasanao igozagozanao gny tagnanao regny hialan'ny gny tasy sy ny tariny aby de tondrahana rano andraiky da madio.